हो, हसला कीडियां ते नामे जाओने तेर माती एक ते कीडिया हमरा इंखूर कोई चीटी काजे, कीडिया रोवे तेर मा। <hesitation> एक में राणी कीडि रोवे चीज सबु काजे लिने हिंदे, अल तेन भुवारें भी एक राणी कीडि रोवे तेरो काम रोवे की पुरा छथा आंडा म काम रोवे। बाकि दिश्रा भुवार चहे के ते फूले फूले जाएने <hesitation> रोस भेलो कोरिड लिना आवेने हसलो के हसलो काम दीमो का नलीच्छे। जी मजदूर कीडिया बनाई रोवे तेर तीनु काम रोवे की अपनु काजे याती रोस लिना आउनो चेन, पलिकाजे देनू बस।